والله حسب الترتي- التدريب يعني عن كان متدربة يمكنني كتم نف- نفسي متلاً حوالي دقيقة وأكتر، إزا كنت مهيأة يعني نفسياً لكن لازم يكون عندي تدريب كافي يعني لازم تكون متدربة على كتم نفسي تحت الماء، فهادي تكون لازم تدريب أولاً.